Alura, për fe la maia ti pìe ël cutun <hesitation> pöi t'lu cüze, 'na machina aposta ch'a 't fa ël dizegn d'la maia